Amin'ny fotoana hoe fisingeranan'ny andro nahaterahany, taona nahatirahany zany a, aniversera zany a, ny tongalafatra aminany de magnano fety, sy voatery hoe magnasa olona maro be akagny anao agnano ananzy fa na antegna menakavy ake de atao milamina sara na ny sakafo hohanina na ino de mba fifaliagna zany amnio e sesiana adiady fa asiana jus milamindamina defa ça va zay.